Ngom karena ge soka toko marehe bolo ngaramoi marehe ge ngom soka se es toma kalabox madoya la ena jira ua, bolo ngone soka toma kolobox madoya ua ge ena ham.